א גוטע וועג אוועקצילייגן פלייש אז ס'זאל בלייבן גוט פאר א לאנגע צייט איז עס צו גוט ארומנעמען מיט א סילווער פעיפער און נאכדעם אריינלייגן אין צוויי פלעסטיק זעקלעך. דערנאך לייגט מען עס אריין אין פריזער ווי ס'ווערט פארפרוירן און ס'האלט זיך פאר לאנג.